jenu sire boni jenu sire boni ma hɛ o nana ma via jenu wabe zun ya mɛ sisanɛ baro <hesitation> muɲu u muɲu u jenu ya we ɲu muɲu u we ɲu <hesitation> ma vio ma na bon mu veni um bɛ a terena zun be tete mu wa ba oni ta we ɲu ma tete mɛ ho na ta a lɛ we a ɲu a transformer a wara be cruru apo bi bi bia wian